एतु कुएस्तिओन् तो भल् कुएस्तिओन् ह दिसेम्, मुर् बुकुर् उस्वरर् कुएस्तिओन् है। ते मै भबिम्, मुर् मते त्रवेल् विथ् फ्रिएन्द्स् मै प्रेफेर् कुरु। फ्रिएन्द्स् ज लोगत् जदि मुर् तपिसत् कान् तत् कुतेर् लोगर् किनि लोगत् जम्। थेन् फ्रिएन्द्स् ज देत मुर् लोगत् गिर्ल्फ्रिएन्द् दो जब हेल्लो नोत्। मने अकले जबल् ए भल् न भग्य न। ते फ्रिएन्द्स् जन् गिर्ल्फ्रिएन्द् दो त हिबो, लोगत् गितओ त हिबो, सोमे निस निस गिर्ल्फ्रिएन्द् दो त हिबो। सबे अनेके त हि सद अमि सिलोन्ग्। एतो म भब असे, सिलोन्ग् जम् बुलिपम्। सिलोन्ग् जम् ह। ते सिलोन्ग् गने की होबो? सिलोन्ग् गने ने अमि गिर्ल्फ्रिएन्द्, सोबे चोउप्ले जबो। ते एकल भि किने रस्तन् मेगि खव परिन्। थन्द लेनोन् मेगि। पुर सिलोन्ग् रस्तन् मेगि खय सो एपिने। सेवेन् सिस्तेर्स् विएव्स् अयेसु। तर् पिसत् गोइ किने, रति, मसिन मोर् तेन्त् लोगय् किने थगि हो परिन्। थेन् नेक्स्त् दय् अको दव्कि ले नेगत्रि। भिके, बिके, त्रिपोद्। मने हेतु रेह्त भल् तिमे स्पेन्द् होइ जबो न। ते एत किस्मन् कुअलित्य् तिमेस् होइ जबो। ते कने फ्रिएन्द्स् अन्द् गिर्ल्फ्रिएन्द्। के फ्रिएन्द्स् अन्द् गिर्ल्फ्रिएन्द्। लोगत् गोइ बब। हेतु रेह्त।